Pos un animal que hiedi es la mofeta porque la su defensa prencipal es un líquiu hediondu qu'echa pol culu deque se sientin amenazás. I hiedi assina del açufri que lleva, amus qu'essu hiedi dendi largu lo mesmitu que la pajuela que gastamus paquí, el çahumeriu tamién l'izimus... Sí, ome, que lo gastamus pa espurechal los conus enas boigas. I cuidau qu'es mu peligrosu si no corri l'airi!